أكبر حيوان شفتو كان الفيل، شفتو في رحلة سياحيه في جنوب إفريقيا، كان ضخم بزا ياسر، جسم كبير و قوي و كان يمشي بكل هدوء في الغابه، كان المنظر مروع خاصة لما وقف قدامي و رحت قريب منو شويا، كانت تجربه رايعه و حسيت بحجم الطبيعه و قوة الحيوانات البرية هاذيكا.